To usoko kukul nga bar dama rə gha vəl zhul mə rə ghə na <hesitation> panə ya məl vəzhi rə mbw ya zhi rə rə rə mbaghərəvi ni ba səkə <hesitation> vəzhi rə mbw ya gha rə ghə za nda ko wane vəzhi rə mbə dʒa gha rə ghum kəkah to domin vənyi rə gha səkə rə ghum to ma vəzi nya səkə na dole na gha fa vi gha dou pana dʒa zi to ma pane ya məl ni ya ni zəma fa gar nga vəzhi rə mbw ya zhi rə na ko vəzhi rə mbw ya zhi rə na ni zha mbaghərəvi səkə na sui ni ya heyi tun nda kobo wa shi susai ni ya lərvi hi ni ya vəla məl ghə ya ko ka yasəki ni ghəy ta ma kəh ghə na ni ghə ta ɗafa ni nya hala mə wa ngal shi ni ya ta shəkafa na ni ya divi shəkafa mə ngla shiw nga ta shəkafaw na Ni mbwa ta ɗafa zhi tom nda wa ha shi ni mbwa gwazhirə ɗafa ni mbw keh ɗayi ndəri sa’a nan ni nya ʒam kəkah mə ngal kəl zhi vəzhi nfwi ba bow ba yi lərəvi cokə ka yasəki ko da shi ke ma zhi na zha sa na ɗyaw zha chika saw to mbwəkra wa sa to mə wa ngal zhi ma bow ma notə lokace na ba yi lərvə kokə ka ghətən ni ghə sa to ghə zi wsa ra ɗa ko wane lokace ma məl va zi na ko wa zhihani ni yasəthi ya ka zhi kai ɗahə rə mbwa ya gha fa to misali ma pa na məlaghə <hesitation> ya ka bukə don ma ka bukə na to lokace nyi ma rənga tuna ka zhi to ko wa zhə han na ni ghəy ka zhi to ghə zi wsa ɗa kulmi mi ya məl wrai ya mbun məl vəzhi rə mbw ya zhi rə ri səkə rə ghum daidai ka nga l ya.